Opii'a tabiriro kapuko'o bisio tateraea aru, tuusi tahi aru asibaa bouhi, aru bouhi asi haa'upa aru taitai'upa agaa hioko'i <hesitation> bo rasu hurabaa, a sisii'oabaa oo'ore bo ai'o. A sisii'oabouba kaukau basiro o ageaba bouhiarei. A bai kotohareeri hioko'i oo'ore kaukau basiro, aru puibaa. Aru pui- haa'upa agaa aru bo ohita rahobaa. A si'iabaa bo raho'oo bo ohita a tekaaba, aru taka- hara'upa aru uribaa. Aru uribaa, a si'iabaa bo uribuu. Aru epuu'ita hurabaa hioko'i. Tu'uoaroha ii'oo aru rasuia hioko'i koukou rasu, pui'upa agaa roga'a piopio'upa rakopere biruaae. Si'iabouba oo'ore bo rapaato'oo ii'oo bisio pita suu'ii bo kipi'oo, aru hioko'i uo'uoea. Aru si'ibaa bo uo'uo'oro bo rope'oro bo ropa'oro roga'a roo'ore sosopere. Bisio o ekeaba hioko'i bisio asi'iabaa bo rapaato'oro roo'ore sosopere suburo, aru hioko'i <hesitation> tahabaa hioko'i bo ai'o. Tahabaa hioko'i bo ai'o, airaba hioko'i bo a'oohara'oa. Oiraba oo'ore bo a'oohara'oa piro ai'opieabaa. A si'ibaa aira ai'opi'ebuu, piro tarikoabaa hioko'i bo okuu, hioko'i bo okuu, rokoroko'otau hioko'i kaukauii aa, sikuurui. Ei tahiro'oo hura pitee <hesitation> bisio pita eitaroo ta abeea sikuurui, sikuu- haa'ita, kai eitaroo ta abeea boo'ore kaukauii birabira pitee bo ai'o ta abeea haia ei reeto tahiro'oo hura pitee. Haia oiraarei ii'oo. bisio uka roko'oabaa hioko'i agaa heuaaboo kauhauii, aru roko'obaa hioko'i, boorire hioko'i airaire bo okuu aira kita pitee tu bo tuutuusi'e. Bisio pita agaa, tuutuusi'e- haa'irari. Haia oo'ore, baiha si'iabaa boo'ore bo birabirai, aru abeehara bapiaro kure'ee pitee, aiopei sisii'o'upa. Sisii'uaboo barariabaa kai eitahiro'oo a huraaba, a si'ipi'eabohara roga'a boropa'oo ei tahiro'oo a riirii- haraaboroo o hurabuu bo si'ipi'e'ooire oo'ore bara bo biraboraro. Bisio o si'iabaa hioko'i, eapaa pita roga'a pita oira huraabohara eipa'oo a bai kasibaa sa o hokopi'eau roiraarei aree'ita usiro'o. Iisio hioko'i hapu- hareeborii, pita o riiriiabohara sa rasuraa haia airaba bo okuu. Rasuraeaa airaba bo okuu, ori iisio roga'a pita reeto- haraaboro opii'a tabiriroarei. Oru bisi beerooarei, oo'ore usiro'o kobuaraaro twelve o clock, boropa'oo roga'a eitahiro'oo a hura- haraaboro airaba bo okuu, bo ai opi'e'oeaa, bo sisii'o'oeaa okuu ka'aro bo rapaato'oeaa. Aira urii'opi'eabaa sa aira urii'opi'eau, bo tabiri'ooarei oo'ore bisio pita. eitaroo okuu'ita ta urii'opi'ebohara oiraarei taebu kai eipa'ooare. Bo tabiriarei roga'a.